Ghi Laya birthday nan, ghi ghu Layi kasancau, ghi Layi birthday, hyi Vurɗimau ɗi ciran ni Jibrin, ciran ni jiɓɓi ghi- i- i Jiɓɓun khin raa, fi Jibbun raa ba hyi Vurdi mun, to ghi hyi Vurdimum ti Jibbun raa, ghi layi ghi, nan, ghi finakhi fi wu hyi Vurdimun ca ghana fii wi mbanai mun tiƙinna tanda, mun tiƙina tanəa, mu ɗa ti suban ya faka yaba ɗawan ngalaman ɗighan fi wi hyi Vurɗimun efore, fi wi hyi Vurdimun, hyi fita garai, muna k’ilhuʒa, din ghi ghu bayan ghi ndaka khiya ƙiltha khin juɓɓun raa fi wi hyi Vurɗimun be’e, Sai mun hala Subana, munda Ƙllusin munɗa fakai nunuwani ghi ndaka ƙiltha fi wi hyi vurɗimun, ƙilthaki fiwi hi vurɗiwi ga caba yan mbani ɗi ƙwiyuwi ɗin ghi wu biwu, wu ndaka khiya ƙiltha khin ca fai, wu biwu, wu ndaka khiya ƙiltha thin ca fai, fi wi—fiwi jubbun raa U’mmiya, wu ndaka ɗava, au cini ca fai fa caba fi wi hi Vurdimm ko, to gyamun ngingiyan mungwan muɗa P’a. mun hala ɗin yani bu ghi ndaka U’mmau, muu P’a ghi ghu ndaka P’a mun ƙilla subana, muba yaba ɗawan ghi- murna ɗighan fiwi hi Vurdimun, ah hyi fi masir ɓa hyi Vurdiwi, khin ciran ni maha, to dole wa hala yani buwu ndaka Umma ɗi fici’i wa ƙiltha kin fi wi hyi Vurɗiwi, fi- fi wi hyi Vurɗiwi hyi fi ba wi mbanai. Hlakhi jana, wani wu ndakhi ɗi suna wa ɗa Lthɗau wa biyu, wa- wa P’a ghi kurɗin bu wundaka tau, khin kurɗin bu wu nda myau, khinɗin gha yani bu wu layiya ghain dai wa ghanu bu nʒauna, Wu ndaka kuʒa daɗin dli rayuwi tiwi tawi, amma wa ɗiva kuʒakhi P’iyatin ba wan wuciɗi cimarwi dinnan tawi hyi bu luʒakhi P’iyatunu, hyibu kuʒakhi nz’uni ba Sosai, amma bu kuʒa P’iyatina amma bu kuʒa P’iatina, wu ʒa wa ɗa wu ndaka P’iyatin ɗi rayuwi cinu wu ʒaa wu ʒaa wa kuʒa P’iyatin ɗi rayuwi cinu, amma nʒuna nʒuni kam, ghani wa nʒwai, bu nʒauni kam ai sapa kuʒakhi P’iyatina, nʒuwi bu nʒuni kau ai sapa kuʒakhi P’iyatin sosai, sosai, ghani wu ndaka nʒau, wu ndaka kuʒu P’iyatin amma ghani wa ku nʒah, wu ndaka kuʒa P’iyatinu, wa Puc’i Layu akan, wan- wam P;iyatun ba wu Layiya, dinan tani hyi dinnan ba bu Injthinu, bu kuʒa P’iyatinu, hyi dinnan ba bu nʒaun, kayana kuʒukhi P’iyatin ma hyi naghimu, ɗiva kayani mbana U’mma faman ɗighan Lthaɗi chm Oowina, kayani ma muna dagyi ƙuwayo ba ghi piyi kayan we, ghi, hyi,, halimu ca ɗani be ma fakhi ma khiya umma, maba jiggau, to wu nei ca tsagyi ma guwan hyi P’iyatina tsagyi hyi P’iyatin kayanu, wa tsigu yuwi wuti wu ndaka kuʒa wi P’iyatunu wu ndaka kuʒa ma wu nuuwi, ɗingha tighu—ma- wu- ei, wurmu ci ndaka miyau.